Ҷи пи эс ин системаи муайян кардани ҷойгиршавист, ки ба мо кӯмак мекунад бидонем, дар куҷо ҳастем ва чӣ тавр ба ҷое биравем. Имрӯз ҷи пи эс дар телефон, мошин, соатҳои оқил ва ҳатто дар баъзе дастгоҳҳои кӯдакон ҷойгир аст. Ҷи пи эс бо ёрии моҳвораҳо кор мекунад. Дар фазо зиёда аз си моҳвораи ҷи пи эс парвоз мекунад. Онҳо доим сигнал мефиристанд.